Ya ai ya sube kiyanan ni meun, baka huan am hakalay halam, yaka au te ini cuma tana safitim fitim, tana ra wala um, um yanan ni te um munainim te uti ni halalau um ra, ina ra amaun, law se sini sara tewa hala sefu u- um ya yasubek munainam yaka ulak uka katala maun, u kese u law ya walena law kote udeni yau ya waem ya waene hua sera hale adat, sere halim u safa kire enhe te enlo, entol helaho ta'a ai si safe helau. Ya nihi sefu ya hunan ya amra esen emeun ya ni'i sefu, ya tanak ara tewete meun, ara katali meun, ya tana kileba, ya uma sefu, ya umara keke wete me umara leba, ya his rumoni amra kalabasa. amra la kalabasa masef ya <noise> hiluwaya maun ya muhu. Ya muhu sefu ya hil amra esen enin emilui emeun ya huna heloy ya tebu nira ya u mawaham. Ya uma waha nira huan ya fit ara lotun huan au halan malafun ne, te adarawais lewe, ya sai keke waham, ya sai keke wahale bahaleba hulo ira, ya <hesitation> ra ya uka nira huan yaka harakate suda bolu nafun nika, bolu nahuhuan masa haya masa huan ya siki sefu ya sikir ya helau, ya silin ya amra ese enin. <hesitation> esen enin emeun am tebu am tebu ni am naki rani karna lalama, ya ase yana ane, yaneaka ta etu esa, yaka u tewa, ya huna fela mahaya walakoko, i namahe ina manuk barang ya safene yawa manu, ya wama enan enhila ei enhe utunes, ya hili yahili huan ya hil tafa mae ya tutu sifu, ya muhu sefu, yaka ita muhu, inlow ya muhuse fufuan ya hil esan kaka haluna mate kaka manis namaun ya hunanira ya muna nira huan ya wala hoko'o <hesitation> ya tit esan anin amaulow esan emelua maun, ya haka laira hakalay sefu ya se yaka tewa ubil esan nama baba sabuli ahwa baba samahau, udutuni esan fatwa mahu taituahe holo yakahe, ya hili huan, ya tut sefu ina maya huna ya huna wayam ebele taisamlaw yaka hia, um ai mansia yaka au'o ita ai cuma buna waya huan bisa, waya huan, ta'ai teholu i yaka ta'ai saja. Ta'ai pok waya hua anin, tu ara taisa holo, ya yana ni meleo aya kahahe, hale huan akai sef, akaisef huan aka am elan nama, am sif sera hakimi meun, loy amra makamhu hakime, am muhu sefu, heloy am tibu, am tibu amra esen enin makatep, hakime meun se lusi ai sef- sef era esan enin, hala tu amau lew, se yaka am taf nam hala man lekemal, um tep amra luman Yaka au hura manya ta halan baran te botu nohu mati saja, ta hakalay manya um ai <hesitation> um muhi um ai bangkalate fita sak am ela, amta am ai bangkala tu fita ei, am ai hala, hala mau ude amra mati am yakahe. Aynan anin ai kai kisa alam, hala mane huan neta hala falatfil esaha, tati kubang kum ira tafa ta hala lou, ya wa'i lew. Halaay maleo ara esen fil nam neu asa am, nehu tara humanaini hua fiti entei, esa u kubang amaha u bilyi i cuma bilyu kainama ne hala anin, hula ya walau taka kubang, u de kubang baru heu safeai yawai meun am tini, aka halin filnate asai, filna du'ulha, <hesitation> ira am hili kilo enenehe, enlolo, entur tur am <hesitation> eselay am hakalay ra. Am haklaay ra sef, am huna am aini kana lala yana maka huan koh, suda mulul te hai halam i cuma tanasa bangkala, bangkala taai hala irahe holu.